والله أستاذ أنا مرة متحمس لذي الفرصة، خبرتي في مجال التسويق، بالإضافة لشغفي بالإبتكار، تخليني مؤهل لذا المنصب، شغلي الجديم قدرت أزود مبيعات المنتج بنسبة عشرين فى المئة خلال ست أشهر، أنا معجب جدا بسمعة شركتكم في مجال التكنولوجيا ما شاء الله، وأنا حاب أكون جزء من فريجكم وأساهم في نجاح المشاريع.